<hesitation> Ah io recentemente sono stat <hesitation> a Napl. Agg visitat insiem 'e genitor mij 'o Cristo Velato. <hesitation> Ca è dicimm 'na <hesitation> è 'a storia dicimm, nun è <hesitation> a livell artistico. Ij l'aggio vist 'a vicin e par ca ca ca 'a statua è real. 'O velo ca copre 'o Cristo è par par fatt 'e seta, pare 'o ver. Chest è <hesitation> è stata 'na bella esperienza da visità, pecchè spess nuje napulitan nun c'accurgimm d' 'a storia ca ci sta a Napl. E invec a ji a verè sti cos è molto importante pur p' capì nuje che c' facimm cà. Che è passat p' Napl, pecchè chella cosa sta là. E poj so stat pure recentement in crociera, insiem 'e genitor mij e cu 'e cumpagn mij e so stat a truvà. Soprattutt mo, <hesitation> soprattutt <hesitation> in Nord Africa, a Tunisi. <hesitation> Là agg vist, ma è 'na realtà proprio divers, pecchè là verament c' sta 'a famm. Ceh c' sta, ceh t' 'a stà proprj accort. Ce stevn 'e creatur ca cercavan 'e arrobbà 'e zain. Nel frattempo poj. C' sta 'na zona ca s' chiamm la Roulette, <hesitation> stev chin 'e bancarell, chin 'e cose particolari. C' stev pur l'angolo cu 'a gente ca t' putev rapinà. <hesitation> E agg vist dicimm 'na realtà <hesitation> scombussolata, pecchè spiss dint 'e città esiste 'na sorta 'e confine ca divide <hesitation> per esempio la Napoli bene e <hesitation> e 'e quartieri dicimm nu poc chiù disagiati. Invece là nun c' stev sta cos. Si mischiavn ste due realtà. E veriv 'o disagio e tra virgolette 'a ricchezz, <hesitation> comunque coccos legate all'economia dint 'o stesso post. È stata 'na cosa abbastanza forte e m'è rimasta impress.